Xu̱kú tsí abése̱s naxúu̱nꞌ eꞌne ja̱ñúúlo̱ꞌ, ñajuun xó xu̱kú tsí nutháán xa̱bo̱ tsi̱jní, tsúꞌkhue̱n ñajuun tsí esteeꞌ, <hesitation> naꞌne rí naxúu̱nꞌ a̱kia̱nꞌlóꞌ iꞌnii̱, porke xu̱kú xkawi̱i̱ꞌ ñajuu̱n, phú xkawe̱ꞌ rawuu̱n jamí ná naꞌkhui̱i̱ asndo xó rí nandoo guꞌxe̱ꞌlóꞌ ini̱i̱, <hesitation> n <hesitation> uu rí ra̱ꞌkhá kósa̱ rí máján ini̱i̱, rí xkawe̱ꞌ máꞌ iꞌphii̱ mangaa rá. Rúꞌkhue̱n ñajuun rí na̱nguá, na̱nguá igruíguáánlóꞌ ene̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n, ná juwee̱ rá. <noise> nduꞌñíilóꞌ tsí mbiꞌñúúlóꞌ míxtu̱u̱n mi̱khúu̱n, porke tsíni̱gua̱ꞌlóꞌ ini̱i̱, rúꞌkhue̱n <noise> ñajuun, xu̱kú tsúꞌkhue̱n, naxúu̱nꞌ iꞌnii̱ rí ikhúúnꞌ parte rí <noise> drégo̱ꞌ ikhúúnꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ xúkú tsí, mbáa xu̱wán mbo̱ꞌ <noise> tsí giꞌdiin xi̱ní nafrigu tsa̱wo̱o̱n rúꞌkhue̱n mangaa máꞌ xu̱kú tsúꞌkhue̱n, asndo tsíyo̱ꞌ ma̱nga̱jmúú xtóo̱. Déjuun n <hesitation> uu rí xkawi̱i̱ꞌ, xkawi̱i̱ꞌ i̱ya̱xu̱u̱ ikhúúnꞌ. Rúkhue̱n juun, xu̱kú tsúꞌkhue̱n, na̱nguá igruígúún xí mba̱yo̱o̱ mbáa, asndo ñúꞌún me̱do̱xu̱ꞌ, tsíyo̱ꞌ ma̱nga̱jmúú xtóo̱, <hesitation> naxúu̱nꞌ a̱kia̱nꞌlóꞌ iꞌnii̱. I̱mba̱a̱ xu̱kú tsí mbiꞌyuu nutháán xabo̱ ra̱gaba, mbá rí xkawi̱i̱ꞌ, mbá rí naxmátha mine̱e̱, ná rí xkawe̱ꞌ. Ikhaa xu̱kú tsúꞌkhue̱n ma̱goo mastroꞌoo̱ yaꞌdú idaaꞌ, ra̱májáa̱n xí ma̱tru̱guaa̱, ndaa xkawi̱i̱nꞌ xúgíí inii xu̱kú tsíge̱ꞌ. Xkuaꞌniúú xu̱kú tsí naxnalóꞌ, nandoo góꞌxele ene̱ xí nduꞌñúúlóꞌ, o xí náá rí niꞌphi̱i̱ mbo̱ꞌ, me̱ꞌtso naxúwa̱nꞌlóꞌ góꞌpholóꞌ ne̱, rí ikhúúnꞌ naxúu̱nꞌ géꞌkho mbá rí neꞌkho̱ tsi̱jní. <noise> ma̱xéꞌko ne̱ mejór ma̱da̱ꞌ ne̱, déjon porke, <noise> rawuu̱nꞌ xkawe̱ꞌ i̱ndo̱ó má na̱ya̱xu̱u̱ xkawii̱ꞌ. <noise> xkuaꞌnii eꞌne a̱kuii̱nꞌ ikhúúnꞌ ga̱jma̱á ñajuun xu̱kú tsí, xkuaꞌniúú ngrigu̱ún <noise> o a̱ga jayu ná rí <noise> niwan ná na̱ma̱ꞌ, ju̱ba̱a̱ꞌ, <noise> komo rí a̱ga máꞌ mbiꞌyuu̱ rá, xkawi̱i̱ꞌ eꞌne mina̱ꞌ rá, ma̱nga̱jmáa̱ xtáaꞌ, ma̱nga̱jmaa̱ mbá ndaxkaa̱, jayii̱ ma̱ꞌne. Rúꞌkhue̱n ñajuun, mbá rí ma̱nga̱jmáá nandi gáꞌnii̱ xí rí ju̱ba̱a̱ꞌ xkuaꞌnii ma̱tru̱guaa̱, ma̱nga̱jmáa̱ xtáaꞌ xtíñaaꞌ. Nandi ma̱nga̱jmáá xí xkuaꞌnii, ma̱ꞌne rí <hesitation> ma̱ngajmaa̱ xtáaꞌ, xkuaꞌniúú xu̱kú tsí xkawi̱i̱nꞌ ju̱bi̱i̱nꞌ ndaskiin, xakuaꞌnii mbiꞌñúúlóꞌ rí mu̱thánlóꞌ ikháánꞌlóꞌ rá. <noise>